<hesitation> erebo. oyibo sme. oyio be idiki ba ike ye mie be bra o menji bra me ja saki. opa pa menji bro-a. oi ke ye mie be bra. ike dumo kon be bra. ike kappa sua be bra. ike ibu kroma be bia. oyio be o bro tei o diki be ye. o okun me ke i diki ba. ja saki elem mei piki minapu frima. minapu piki i diki. i ere ani eremate or ani ere tuo ma te <hesitation> bu shei mai be tuo-a bebe en piki dikie te ina o kan me ke ye. en ye saki ep piki en na ikiaso bra ke piki dumo kun-a. oyio be. iyeri ere-oma piki oyio be. ani eni bo saki ere na yete diki waribie miense wania mina-bo i sme ani en ine i diki te i dumo kon bra na. ike ye miei be bra na eni na ibiwer bebe. en piki bu kei somba te duka ma menso wana bii i wana bre sme o. iyeri ma so piki odiki ba. iye ma so piki odiki ba, ja saki oyio be bra na bua. ja saki oyio be bra na bua. ja saki minapu mei firima ye te minapu okeme ke i diki before oyio be bu i la me. i yo diki ba. ende o-dumo sme bra. o famayan ngan igani. ende ke dumo kun be bra. o tonwan bi bele ma din. o tonwan ekwen kun din. Because yeri a mie sme anga tonwan ekwen a din paka-a ani miete <hesitation> oyibote sme te. i sme ba oyibo so piki tonwan ekwen kuma, ton-wan bi beleama. Bi bele ma me ani bufuka dogi te ke wana pria eresi go te yeri a bie bra menise i sme bai oyibo or ina sme-a be oyi bo mu bi belema. mu te mu iri bu. usari bo. oko sme oyibo a sme binya kma inete moku imie sme bra me bo te ina sme <hesitation> a sme ba te mie bei kma. ai gbola ba iene tei diki diki ba. bai bote bo bei menise iye mie ere-oma a dumo ku bra me ibi-a or o duma kon bra me i bi-a. oyibo erembo sme mie be kuma. i erembo sme ba te mie be kuma. erem na. erembo bu enke ere-mbo sme ba klo klo do bin wer. wani kalabari en oku mu bu, iwari. mu duko te kei wariapu priba. diki a bie ba menise a ma tuo ma sime. l wari apu bo te oku bu ba en oku me bu te. sin te tuo ba gbola ba, <hesitation> mei wa bim bo te i sme bei bo <hesitation> mina-apu bo ibie en e sme. ina mbre tuo i sme ba te do-kia, i e diki ba. ani sme na ibi bo be be iyeriso <hesitation> i duko o pir ba diki mi yeri i befe-la re before o-sme me. i duko opriba mi yeri ibe leari mi yeri ibelea-ye